Zaho moa olona tia mihaino tantara amin'ny radio ka <hesitation> ilay mihaino boky noraisim-peo izany no tiako kokoa satria mitovy amin'ny mihaino tantara amin'ny radio ihany iny. Mahafinaritra ilay misy <hesitation> fivadihan-javatra tampoka <hesitation> ilay suspens an, <hesitation> tena mampifantoka ary rehefa mandeha moa izany ny tantara amin'ny radio dia tena mifantoka eo mihitsy ny tenako. Ny mozika moa efa fihaino mahazatra iny an, fa tsy dia hoe manaitra firy.